Барои ман нақора бо мусиқӣ ва шаодат алоқаманд аст. Овози нақора қавӣ ва пурҳаракат аст, ки дар оркестр ё ансамблҳо барои эҷоди муҳити шод ва пурэнерҷӣ истифода мешавад. Нақора рамзи хушҳолӣ, шаъну шараф ва таҷдил мебошад. Вақте садои нақора баланд мешавад, ҳиссиёти қувват ва ҷӯшиши умед мебарояд.